Fomba fagnompiagna <hesitation> pomme de terre ndraika de atapitapy masoandro alôhaka izy de sy elagna fôtaka aminanjy io fa avela amnio foana de rehefa avekeo sy de avela magnalinandro fa maharitraritra kely fô de alàna d avake atao ami toerana mangasiasiaka izy ho azon'ny rivotro na atao agnaty frizidera defa mety aminanjy aby zany, tsy mampalaky maratra ananjy.